E biby mampatahotry ana saky e gisa io ka mahabarabara ana rô io da mahita anazy mipetraky amigneo ndre sy magnino ndre sy magnino da matahotry avao iaho da miala lavitry an'igny iaho.